Nnyɛ ndwom kortsee na metsie. <noise> Sɛ ɔyɛ a metsie ndwom ahorow afofor so ka ho. Ɔnam dɛ sɛ mitsie m'adadawmu no wie a ndwom bi tse dɛ Nyamesom <noise> ho ndwom anaa Nyamesɛm ho ndwom anaa Nyame ndwom so yɛ adze a no ho hia papaapa. Nsɛm no bebree nara fo kyerɛwsɛm no mu na ɔnye nkorɔfo bebree hɔn suahun ntsi ɔno so boa asetsena no.